Pingouins malôha biby hita agny am'pôle nord ai, somary fotsifotsy maintikentigny izy, vôrogno malôha kôa ahaizagna hoe vôrogno izy malôha kôa raha tsisy ravon-tsôfiny zany tokony magnatôdy ya, bakeo koa zareo en troupe, bakeo koa izy managna helatra fa helatranazy tsy ohatry helatry ny vôrogno hafa fao, zay.